Quinni, pi stirari na cammisa, è necessariu mittìrila supra una tavula e passaricci supra lu ferru càudu. Bisogna stari accura a comu si passa lu ferru, picchì ci su’ punti spicìfici ca s’hannu a scacciari e àutri ca nun s’avìssiru a tuccari. Dunca, duranti la stiratura, è necessariu ripusiziunari la cammisa diversi voti pi evitari li pieghi nta la parti sbagghiata di lu tissutu.